Hay ilay ilay resaka hoe <hesitation> aza miompy saka fa hoe t- hoe demony hono ireny sy anona ohatran'ireny? Ie efa niresaka an'izay tamiko mihitsy ry zareo fa bon, ilay tsy noraharahiako e. Marina fa tena adala ireny olona ireny.